сан түрлі жағдайда қасымнан бір табы табылар жарығым
әрбір атқан таңымда жүрші жанымда бағалай біл бағыңды қолда барыңда
аялай біл бағалай біл сен мені
жанымды жаралама жаралама жоқ жаралама жаралама
өзгелер мендей бола алады ма бола алады ма айтшы сен бола алады ма бола алады ма
сен үшін мен үшін бұл сезім тәтті балдайым әр таңын әр кешін аялайық әрдайым
естіші әніммен тілегімді жолдайын
тек өзіңнен сұрарым арадағы сезімін лаулатшы алауын сөндірмеші шырағын
сыйлама жанға мұң сол ғана бар қала қалаулым
жарығым әрбір атқан таңымда жүрші жанымда
бағалай біл бағыңды қолда барында
аялай біл бағалай біл сен мені
жанымды жаралама жаралама
жанымды жаралама жаралама жоқ жаралама жаралама
өзгелер мендей бол алады ма бола алады ма айтшы сен бола алады ма бола алады ма
жанымды жаралама жаралама жоқ жаралама жаралама
өзгелер мендей бола алады ма бола алады ма айтшы сен бола алады ма бола алады ма
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
достар бұл таңғы шоу және біз әріқарай жалғастырамыз жолда келе жатқан жүргізушілерге ақ жол сағат тілі тоғыз нөл нөлді көрсетуде
студиямызға әсем нұрғали келген екен енді әсемнен сұрап алайыншы
әсем бүгінгі біздің тақырып енеге ұнау үшін не істеу керек сенің енең бар ғой

өте қиын сұрақ екен
барлығын деген кезде енді бір сөзбен
айтқаннан шықпау керек иә
анаңдай жақсы көру керек және де иә
дайынсың ғой иә жаңалықтармен таныстыруға иә дайынмын ендеше кеттік
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
түркістан облыстың әкімі өмірзақ шөкеев арыс тұрғындары апта соңында үйіне оралатынын айтты ал қалаға нақты қашан кіргізілетіні жиырма сегізінші маусым күні хабарланбақ
қала басшысының айтуынша қазіргі таңда қаладағы төтенше жағдай толық бақылауға алынған өрт толық сөндіріліп көшелер мен үйлер тексеруден өтті
тұрғындарды қалаға кіргізу үшін арыс қаласы он жеті секторға бөлінді
ол секторларға облысымыздың он алты ауданынан алты жүз қырық жауапты азамат бекітілді деді шөкеев
әкімнің айтуынша тұрғындар үйіне оралған соң тұрғын жайларға келтірілген шығындарды есептеу үшін фото видеофексация жасалады
осы материалдар келтірілген шығындарды есептеуге көмек бермек
арысқа көмек ағылып жатыр
зардап шеккендерге қайырымдылық көмек көрсету үшін ашылған түркістан шотына президент әкімшілігінің тұңғыш президент кеңсесінің қызметкерлері сенат депутаттары
примьер министр кеңсесі министрліктер облыстық әкімдіктердің мамандары мен кәсіпкерлер бір күндік жалақыларын аударды
зардап шеккендерге мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев пен елбасы нұрсұлтан назарбаев та жеке көмектерін көрсеткен
сондай ақ оларға барлық облыстардан да гуминарлық көмектер тоқтаған жоқ
өзге де жаңалықтар ақтауда тәрбиешілер бүлдіршіндерді тоқпақпен тәрбиелеген тіпті сағат бойына орындықтан тұрғызбай себепсіз қол жұмсаған деп хабарлайды ктк телеарнасы
бұл туралы кішкентайлар ата аналарына шағым айтып барғандарында бір ақ біліпті
ал нөмірі елу бесінші балабақша басшысы бақылау камерасындағы жазбаны тек полиция араласқан соң ғана көрсеткен
бейнежазбада тәрбиешілер кішкентайларды қараусыз қалдырып себепсіз ұрған сәттер бар
сондай ақ сусынды екі стаканнан ішуін талап еткен ал ішіп тауыса алмағандарды жазалайды екен
мұндай сұмдықты көрген ата аналар балаларының не себепті балабақшадан қашатынын енді түсіндік деп отыр
тәрбиешілердің жауыздығына ашынып енді мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерін түгел сотқа бермекші
табысы күн көріс деңгейінен төмен азаматтарға қарыз беруге тиым салу керек
мемлекет басышысы қасым жомарт тоқаев осындай тиісті жарлыққа қол қойды есесіне мемлекет тұрмысы төмен отбасылардың несиесін өтеп бермек
хабар жиырма төрт мәліметінше осы күні несие алғандардың сексен алты процентінің әрқайсысы банктен бір миллион теңге көлемінде қаржы рәсімдеген екен
берешектің орташа мөлшері шамамен үш жүз мың теңге сондықтан президент пәрмені бойынша бірінші шілдеге дейін көпбалалы отбасылардың мүгедек жандардың
асыраушысынан айырылған отбасылардың және жетімдердің несиесі өтелетінін мәлімдеді
оларға мемлекет тарапынан үш жүз мың теңге көлемінде бір реттік атаулы көмек көрсетіледі
қыркүйектен бастап аз қамтылған және көпбалалы отбасынан шыққан балалардың жоғары білім алу үшін қосымша бес мың грант бөлінеді
сондай ақ техникалық және кәсіптік білім және жұмысшы мамандықтарында оқитындардың шәкірт ақысы отыз пайызға өспек
астана телеарнасының хабарлауынша ол жүз жиырма екі жарым мың студент
ал барлық аймақтағы аз қамтылған отбасы балалардың тегін жолақы мен ыстық тамақпен қамту оқулық құралдарын әперу секілді әлеуметтік қолдау көрсетпек
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз төрт градус ыстық елордада күн жауын шашынды ауа температурасы жиырма бір градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
сырласып талай бейнемен тарқаса дағы бар мұңым
ұқпаймын сені кейде мен кеудемде соққан тағдырым
бақыттың ұзап бағынан сорлатып кейде қоясың
жақсының қашып жанынан құшақты жатқа жаясың
бұл махаббатқа таңғаламын жанымды өртеп лаулаған
ойда жоқ кезде от болып жанатын кезде жанбаған
бұл махаббатқа таңғаламын алдаған бірде арбаған
жұмбағы бітпес махаббат таңғаламын саған таңғаламын
өзгерер өмір өзгерер өзгермесе де әр таңым
қинамас мұнша өзгелер өз жүрегімнен қорқамын
шынарды шыңнан құлатып адасып жүрміз талай біз
аяулы жанды жылатып басқаны неге қалаймыз
бұл махаббатқа таңғаламын жанымды өртеп лаулаған
ойда жоқ кезде от болып жанатын кезде жанбаған
бұл махаббатқа таңғаламын алдаған бірде арбаған
жұмбағы бітпес махаббат таңғаламын саған таңғаламын
бұл махаббатқа таңғаламын жанымды өртеп лаулаған
ойда жоқ кезде от болып жанатын кезде жанбаған
бұл махаббатқа таңғаламын алдаған бірде арбаған
жұмбағы бітпес махаббат таңғаламын саған таңғаламын
таңғаламын саған таңғаламын бұл махаббатқа таңғаламын
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ақбибі хамидолла наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали және бүгін бізге қонаққа хит әнші келді
бейбіт көшқалиев қош келдіңіз
қалыңыз қалай бейбіт аға жақсы керемет
і арнайы саған осындай тақырып алдық
енеге ұнау үшін не істеу керек
енді жалпы сіздің өзіңіздің ойыңыз қалай не істеу керек деп ойлайсыз қыздар қауымына айтатын өзіңіздің енді қыздар қауымына ыыы сабырлық тілейміз
төзімділік иә төзімділік енді ол оңай емес қой біреудің жаңағыдай біреу жиырма біреу жиырма бес жыл біреу отыз жыл деп қоясың
ііі өзінің ата анасының қолында еркелегеннен кейін і өзінің жолдасының сүйіктісінің ата анасына үйрену де ол да бір сынақ мхм ііі сол үшін сабырлық тілеймін
иә оңай емес ал енді і кейбіреуде болады ғой енді көкірегі ііі ояу кеңпейілді енелер болады ондайларға енді орысша айтқанда повезло
неге бұл тақырыпты тек қана қыздарға ғана қатыстырып
ал бейбіт наргиздің сұрағына жауап енді еркекке де сынақ әрине
ол жаңағыдай мысалы болады бір енді қарапайым мысалдан басталады ғой мысалы шай дұрыс құймай қалды
і ол жаңағыдай анасының қабағына қарап қалған мысалы не болады бала болады
мхм ол да дұрыс себебі енді ананы бұл өмірден ыыы былай шығарып салу керек қой жаңағыдай ыыы әлпештеп деген сияқты
алақанда ұстап алақанда ұстап деген сияқты ыыы сол үшін екеуінде де сынақ
клип құтты болсын айтпақшы алып келдің бе бізге рахмет
і клипті ме ы жоқ м ұмытып кеттім мен айтқан жоқ ол туралы беремін ғой оны
жаңа ән шықты менде мхм өкпелеме деген өкпелеме иә бұйырса тұсауын
соған қарағанда біреуді өкпелетіп алдыңыз ба
і бұл жалпы өлең ыыы кәдімгі қалай айтсақ өмірден алынған
і еркектердің жаңағыдай әйелдеріне і яғни еркек ііі еркектерге арналады әйелдеріне айтатын ән
жоқ ы жаке не ғой енді жалпы ән дейтін адамның несіне ғана шығып тұрған жақсы деп ойлаймын жаңағыдай қалай еді халіне қарай
яғни ыыы жігіттер осы әнді ренжітіп алды деп айта алмаймын бірақ ыыы қазір мәтіннен түсінесіздер тыңдасаңыздар
бейбіт көшқалиев бүгін таңғы шоуда
эфирде таңғы шоу
келмеші қарсы тағдырға сүйгенді босқа жандырма
іздемей көктен бақытты көңілін жаным қалдырма
өзгенің көздеп байлығын санаумен өтер күн ай жылың
таңдасаң мені сұлуым қайғысыз өтер жай күнің әй
қайтесің жаным өзгені сен
қайтесің жаным өзгені сен
көздерің мені өртеген қарасаң ғана өртенемін
бойыңа ойың жарасқан не деген жаным көркем едің
іздеген кімді жанарың дәл өзіңдей жанды қаладым
көзге ілмей мен де ешкімді өзіңе ғана қарадым әй
қайтесің жаным өзгені сен
қайтесің жаным өзгені сен
түсірмей жүремін қолымнан ұшпасаң егер торымнан
бақытты меннен табасың гүл шашып жүремін жолыңа
мен боламын жаным керегің әнімді саған шырқап келемін
қайтесің жаным өзгені қаласаң билеп беремін әй
қайтесің жаным өзгені сен
қайтесің жаным өзгені сен
қане бейбіт билеші бәрекелді тоқтама
бұралған тұралдан сұлу қыз қыз таратқан жаныңа жылу біз біз

қайтесің жаным өзгені сен
қайтесің жаным өзгені сен
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
енелерін жамандайтын келіндер олар кейін өздері де жаман ене болады
енелеріміз ол біз ғашық болған жанды дүниеге әкелген адам ол кісі қалай жаман болады а жаман болмайды
деген хат келіпті гүлшаттан неге ене туралы жазып отыр себебі
сондай енеге ұнау үшін не істеу керек деп алып отырмыз
және осы тақырып аясында ы тақырыпты ашып ммм керемет бір қорытынды жасап кететін қонағымыз бейбіт көшқалиев бүгін
тура осы тақырыпқа бейбіттің келіп қалғанын айтамын мхм
не болады наргиз мен бірдеңе айтқым келіп отыр ақпаратпен бөліскім келіп отыр
иә енді жаңағы қоқыстан табылған миллионер қыз деген кітап і жарыққа шыққан
оны жазған автор ұлдана ерқасын бір байқау жариялап жатыр
сіз автордың тікелей өзінен бес мың теңгеге кітап сатып алып тегін байқауға қатыса аласыз
бұрын кітап алып оқып қойсаңыз тағы бір кітап артық етпесі анық сыйлыққа бересіз немесе сатып жіберіп шыққан шығынды қайтарып алсаңыз болады
барлық ақпаратпен ұлдана төменгі сызықша ерқасын і инстаграм парақшасынан біле аласыздар таныса аласыздар
ақбибі де бірдеңе айтқысы келіп отыр сәттілік
иә енді біз негізі билет ойнатып жатырмыз әбдіжаппар әлқожаның концертіне және ән мен әнші концертіне
егер де бейбіт ағамызға бір жақсы сұрақтар қоятын болсаңыздар не болмаса тақырып жайлы бір ііі жақсы хат жолдасаңыздар онда сізге сыйға тартатын боламыз
мә қыздар қандай керемет сөйлейді иә
тағы бір сұрақ енді бейбіт ағаның өзімен сөйлесейікші
наргиз сенімен жеке сөйлесемін дейді
иә отыра беріңіз жасұлан аға сіз мүлдем бізге кедергі жасап жатқан жоқсыз
ал бейбіт аға неге сіздің әндеріңіздің барлығы жаңағы
мотивацияға толы ма бірдеңе ғой әйтеуір і берілме
ең бастысы осындай сұрақтар болып тұрса яғни онда біздің әніміз жақсы деген сөз
бұның енді бір сыры жаңа айтыватырмын ғой ы тыс мына эфирден
ыыы ең бастысы адам ойына келгенін және өзінің халіне мысалы бәрі отан туралы жазып кетсе отан туралы жазып керек емес те мхм сен жазбай ақ қой ондайды
жаза берсін сен мысалы басқа нәрсе жаз
жүрегіңнің қалауымен иә яғни жүрегіңе бүгін саған не келеді соны жаз деп мен ойлаймын
өзіңізге жоқ деп айтасыз
і жоқ деп пе енді адам баласы дейтін тоймайды ғой көп айтып тұрамын
жақсы тойым жоқ шынымен де
иә не дейді өнемін осы үйде өсемін бақытты боламын дейтін қыз баласы барлығына төзіп шыдап үлгілі келін болады дейді ал
сәлем баршаңызға ассалаумағалейкум мына тақырыпты баке жақсы ашатын шығар тәжірибесі көп қой дегенім ғой дейді
жаңа ғана сайрам палау палау деп отыр едің сол сайрамның қожайыны берік
берік пе ооо берік міне беріктің өзі де күшті ашады
енелерді өсектемеу керек деп мында керемет сөздер жазып жатыр
ой қайдам сенбеймін қайда барсаң да менің енем ше деп өсектеп отырады ғой дейді ұлжан иә
і бейбіт анаң мен жұбайың ұрысып жатса қалай шешер едің дейді ал
і мен енді ондай болады бірақ ііі жолдасыма айтарым ііі ұрыспай ақ қой оныкі дұрыс болсын дұрыс болмасын үндемей қой болды болды солай шешу керек те
үндемей жалпы біраз адамды жеңуге болады
өйткені ол кісіні біріншіден жеңе алмайсың ол кісі ол үйдің қожайыны
ііі бүгін аллах яғни соған берді де сол үйді
сол үшін ммм ешкім жақсы көрмейді ғой енді өзінің үйіне келіп бөтен біреу сөйлеп тұрғанын сол үшін үндемегені жақсы
енем екінші анам менің енемдей жан жоқ шығар аллама мың алғыс
ондай сәттіліктер де болады өмірде әлия жазып отыр
ақбибі ал енді бейбіт ағай өзіңіздің жалпы шығармашылығыңыз жайлы айтып өтсеңіз
і жаңалықтар енді жаңағы бейнебаян ііі түсірдік енді жаңа әнім қазіргі ерекше стиль деп ойлаймын ол да
ііі өйткені онымен де біз ііі үш ай жұмыс жасадық
ііі сол бейнебаян енді жаңағыдай өзінің сынақтарына толы болды
ііі ерекше қылу үшін сондай сынақтар болады деп ойлаймын
қандай сынақтар соны айта кетсең
жаке жалпы енді ммм біздің жаңағы проблемамыз мысалы өзіңнің қалаған нәрсеңді түсіре алмайсың
мысалы бір заводты алу үшін үлкен бір машахат та
локация локацияларды бермейді де мхм сол үшін біз дамымаймыз да
бәріміздің клипіміз ііі бәрі бір сарынды да егер байқасаңыз бәрі бір фонда свет болды оны да дұрыс қоя алмаймыз былай айтқанда шыны керек иә
ііі енді бір адам оны қарап ол тартымды болу үшін локация ауысып тұру керек сол үшін сондай ізденістер
жоқ ақшадан бұрын тіпті келіспейді
завод керек пе еді сонда саған
мысалы жоқ жоқ мысалы дегенім ғой ыыы енді жалпы айтып отырғаным ғой
бір қарапайым айтайық жаңа бейнебаянды көрсеңіздер біздер і
иә машинаны қойып қойдық та машинаның үстінде бәріміз билеп тұрық қой мхм сол жерден бір үш төрт кісі өтті ғой
не істеватсыңдар бұл жер дейтін трассада тұрық кәдімгі қарапайым бұл жер дейтін ойбай анау түген деп
бір үлкен ей ол біз ешқандай зиянымыз жоқ бізге мына локация керек жол керек деген сияқты
шыны керек үш төрт адам келіп қуды ғой соны армандарына жетті соңында мен шыны керек ашуландым
тағы да тағы басқа нәрселер болды жалпы айтпай ақ қояйық ұрыс болды
әлде өз араларыңда болды ма жоқ өз араларымыз емес жаңағы бөтен кісілерден
сол жағынан бізде қорқады әлі бірақ бұл мен ойлаймын бұған да бір елу жыл керек жүз жыл керек болар
мысалы америка туралы естігенде жаңағыдай мынандай екен ғой официально жазасың мен мынандай мынандай клип түсіремін ресми
мен мынандай мынандай жерде бір жаңағыдай ыыы мына құқық органдарынан бір кісі жүреді сенімен ешкім саған ештеңе дей алмайды мхм
қалаған жеріңде түсіре береді екенсің ғой ешқандай адам келіп ей не ісетватсыңдар деп айта алмайды
жүр бейнебаян түсіріватыр болды ешкім ешкімге зиян сондай енді деңгейге жетеміз уақыт керек деп ойлаймын
құдай қаласа әсел деген қыздың апасы бізді ств дан көріп отыр екен қайырлы таң сізге
денсаулығыңыз мықты болсын ауырмаңыз ұзақ жасаңыз таңғы шоу жалғасуда
таңғы шоу
жеткізсем екен өзіңе қалай арналған саған тілегімді
төгілген сенің көзіңнен арай елітіп оятқан жан жүрегімді
гүлім тәп тәттім таң болып аттың ғаламатты махаббатты сеннен таптым
мен сені шын сүйемін жүректің дүрсілі едің
әні болып махаббатымның жүрші менің
мен саған шын ғашықпын көруге күнде асықпын
өзіңмен бақыт дегенмен шын ғашықтық
асыға санап минуттарымды сағынып демде үлгеремін
айрылып естен сүйіп қалуды мүлде мүмкін емес деп жүрген едім
жұмбақ сырымсың ән жырымсың жан гүлімсің өмірімсің тағдырымсың
әні болып махаббатымның жүрші менің
мен саған шын ғашықпын көруге күнде асықпын
өзіңмен бақыт дегенмен шын ғашықтық
жаным сен үшін кешегі күн бүгінім келер күн
менің әлі есімде біздің алғашқы кездескеніміз
сенің нәзік дауысың сыңғырлаған күлкің бәрі есімде
мен сені шын сүйемін жүректің дүрсілі едің
әні болып махаббатымның жүрші менің
мен саған шын ғашықпын көруге күнде асықпын
өзіңмен бақыт дегенмен шын ғашықтық
жарнама жетінші шілде нұр сұлтан қаласы астана концерт залы ән мен әнші мерекелік жаңа бағдарлама
саят медеу досымжан таңатаров мөлдір әуелбекова гүлнұр оразымбетова мәдина садуақасова роза әлқожа
қоңыр тобы жанболат пен жазира ұшқын жамалбек нұрболат абудиллин еркін нұржан
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промо қаптамадағы три желания майонезін сатып ал мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желание беретін миллионға асық
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықтан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе юбанк нүкте кизет сайтында
енді роумингте вайфай іздеудің қажеті жоқ
алтел ұсынған роумингтегі шексіз интернетті қос та шетелде интернетпен үйдегідей рахаттан
алтел бірінші бол толығырық алтел нүкте кизетте
брат или брак екі фильмі иви онлайн кинотеатрында
гауһар мен айдардың қызыққа толы оқиғасы кез келген адамның көңілін көтерері анық
өмірім енді оңалды ау дегенде айдар тағы бір сынаққа тап болады басты кейіпкер жүктілік синдромына шалдығады
жас отбасы тағдырдың сынағынан қайла өтті білгіңіз келеді ме
ендеше брат или брак екі филімін ивиден тамашалаңыздар
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
жоқ ііі бейбіт көшқалиевті айтып жатырмын ааа бүкіл әлемнің жұлдызы қазақ елінің мақтанышы әмин әмин
арнайы і тақырыпқа қатысы бар ғой деп шақырып
тақырыбымыз енеге ұнау үшін не істеу керек
қалай ойлайсыз не істеу керек
мхм иә ененің былай айтқанда енді көңілінен шығу керек тырысу керек қыздар
құдай қаласа ііі сіздер сол рульді сіздер
ііі өнер көрсеттің сол жерде болған дейді ме аха аха жарған дейді ме
жарған жоқпыз енді но бірақ енді барымызша
не болды кіммен дуэт болды ы дамила деген қыз ііі тегін есімде жоқ ұмытып қалыппын әйтеуір жаңағыдай қазір мода ғой і инстаграм не деп
дамила эс в деп тұрады ма иә иә иә иә
мәссаған қандай күшті инстаграмның құдіретін айтсайшы иә адамдарды жұлдыз қылып
мен айтамын ғой қазір анау инстаграм өшіп қалса
суйцид құдай сақтасын енді керемет жалпы ол біз үшін тәжірибе
ііі екіншіден біз жалпы әлі ондай сахнаға дайын емес өйткені ол үлкен масштабта өтетін ондай концерт берсең сен жай ол жаңағы республика сарайы емес ол
ііі оған да үйрену керек екен уақыт керек енді өлең айта алмай қаласың ондай жерде бар ғой
кәдімгідей оркестрмен жаңағы оркестрмен болған соң
ұйымдастырушылық жағынан қалай болды енді кішкене
ол жағынан мықты болды ммм тек жаңағыдай әр әртіс ііі ондай сахнаға дайын емес
дайын деген сөзге кішкене жақындау болған әртіс болды ма
ііі енді ммм қалай айтсам болады мен шынымды айтсам көбін көрген жоқпын
өз уақытымда келдім ііі жұмысымды жасадым да
мүмкін сондай кезде көру керек шығар әріптестеріңді жоқ дұрыс иә көру керек мен жалпы неден жаңа неден көрдім де ііі мына репетиция кезінде көрдім
бізде звуктың өзі
жоқ звуктың өзі дұрыс құрылмаған өйткені ол кінәлі емес кім і жаңағы ұйымдастыру ол жерде бізде маман жоқ та ондай сахнаны бұрайтын звукты бұрайтын
дайындайтын иә дауысың дұрыс шықпайды сосын жаңағы бізден көреді
қандай ән айттыңыз і мен жаңағы өкпелеменің несін кестім тұсауын сосын ыыы не майкл джексонның әнін айттым
мхм ол қандай ән күшті ән тыңдап көріңіздер
осындай ма десең уау осы ән бе
осы ән бе әрі қарай айтып берші наргиз есіңе түскен екен
бейбіт аға қатты ұялған кезіңіз соңғы рет
ыыы есімде жоқ ондай нәрсе жасамаппын жоқ нормально
есімде жоқ
і қатты ашуланған сәтіңіз десең онда бейнебаян түсірген кезін
бұл жерде қатты бір ашу болды і тіпті бір мекеменің басшысымен
иә сөзге келіп қалған кездеріміз болды қатты кеттік енді
мақтанып жүрген шығар ей сен кіммен сөйлесіп тұрсың анау мынау емес мен бейбіт
бәрі таниды ма қазір звезда ма ол
иә жаке ең ұнамайтыны ііі сені танып тұрып танымаған сияқты болып сөйлесетіні ұнамайды маған
иә мен сені танып тұрмын негізі бірақ бізге мысалы былай жақындау керек деп айту керек қой мхм
жоқ алады да бүйтіп сен кімсің деп тұрады да сол жағы ұнамайды да кішкене шыншыл оны әбден жаңағыдай
иә ол мүмкін сенің күнде аджимани жасайтыныңды білмейтін шығар
жаңағы жігітті ойлап отырмын да инстаграмына тұрады ғой өзін таныстырған жері бейбіт көшқалиевпен ерегесікен жігіт деп өзін жазып қойса
таңғы шоу бейбіт көшқалиевпен жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
шаршататын ойды жанға жолатпа оу өз өзіңді бос әуреге салма
бұл өмірге келген адам қонаққа оу тура жолды жүрегіңмен таңда
ей қолыңды серме уайымдай берме кел биле бірге
ата әжем қатырады бастарын оу төрт түлігін күндіз түні ойлай ой дүние ай
аға жеңгем еске алып жас жағын оу бір біріне сүйсініп жүр тоймай ой құдай ай
ей қолыңды серме уайымдай берме кел биле бірге
қане қане биле биле қане
таусылмайды бұл өмірдің күйбеңі оу қамшылайды тағдыр сені талай
құмырсқадай ығы жығы илеуі оу өмірді сүй көңіліңе алмай
ей қолыңды серме уайымдай берме кел биле бірге
қане бейбіт жібер биді
уайымдамай биле
қане қане биле биле қане
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
бейнебаянның режиссері кім идея авторы кім
і жалпы ііі халыққа ұнап жатыр енді
комедия жанрында түсіргіміз келгеннен кейін барып ыыы жанболатты алдық
жанболаттың тәжірибесі бар қазір ол салада
қазір ме енді үйреніватыр ғой
қазір хит қой жанболат иә иә сол сосын өзіне де айттық сен түс
комедия жағынан ғой мхм і трековый жағының енді өзіміз бәріміз бармыз ғой бүйтейік сөйтейік деп
жалпы анау комедия жағын несін актерларын бәрін өзі таңдады өзіне тапсырдық сол
иә мықты ол маман ғой
сәлем бердім жаке баке қыздар қош келдіңіз бейбіт мырза дейді рауана сұлтаналиевна деген актрисамыз жазып
ал енді бейбіт аға ііі демалу бір жаққа барып жоспарда бар ма
дұрыс айтасыз ы шыны керек і қазір сол жағы қаражатымның бәрін құдай қаласа үй алғым келіп отыр сол жағын шешкім келеді бірінші мхм
ііі жалпы айтады ғой анау үйі жоқтың күйі жоқ деп шынында да күйі жоқ екен ондай қыдыруды ойланбаймыз
ііі қазіргі таңда сол әйтеуір тапқанымды өнерге өкпелемеге түсіргім келеді
соған сосын үй мәселесін шешсем ас болсын
өкпелеме деген әнге жаңа клип түсіргіңіз келеді
ал оның несі идеясы қандай болуы мүмкін
сіздің клиптеріңізге неге қыздар түспейді
ііі неге жанар түсті ғой иә жанар түсті
бейбіт менің мына екі қызым кәдімгідей танымал алсаңшы бір бейнебаяныңа
құдай қаласа жоқ шын әдемі ақылды қыздар керек болса ақбибіні ал
жай адамдар керек болса наргизді ал дублер бола саламын мен каскадер ме
құлап па анандай шрам беті шрам шрам мұрны сынған ба
алла дегеніңізге жеткізсін дейді үйлі болыңыз берекелі болсын дейді рахмет үлкен әумин
ал ассалаумағалейкум бейбіт мырза қош келдіңіз тақияңызды қайдан алдыңыз тақия сізге қатты жарасады екен дейді соны біз де байқап отырмыз
мен ойлаймын да ііі біздің қазақи сол өздеріміздің немізді элементтерді шығару керек брендте айналдыру айналдыру керек ол
неге міндетті түрде бір құдай сақтасын жаңағы садақаға барғанда тақия киіп баруымыз керек
і жоқ әрдайым күнделікті күнде ән айтсақ та ііі қонаққа барсақ та ауызашарға барсақ та қайда барсақ та басымыздан тақиямызды тастамай
бейсболка киіп жүрік қой мхм біреудің американың былай айтқанда несін дәріптеп иә
біз кисек құдай қаласа әртүрлі неде шығады деп ойлаймын енді жазулармен барселона деп
осыны кәдімгідей іске асырсаңыз болады ғой қазір барлығы ы киім де
жакенің өзіне спонсор керек сияқты
ақбибі сен айналысасың ба
ммм талап етпейді деп ойлаймын қытай
тақияң жарасса киесің жараспаса қалай киесің дейді ойбай не деген хат мынау
ассалаумағалейкум бейбіт мырза қош келдіңіз
ііі бейбіт красавчик қой дейді о рахмет үлкен алла разы болсын ширкештің жігіті рахмет үлкен
і тақиялы жігітке ақтөбеден сәлем дейді ақтөбеден сәлем жолдап жатыр саған о ақтөбеден
ақтөбеден демекші жақын арада қай жаққа барайын деватсың
ән сапар енді әлі оны ойластырған жоқпыз ііі мен қазір мына үнтаспамды бітіріп алғым келеді
ән көп көреміз ыыы аты екінші деп аталады екінші номер екінші неге себебі бірінші альбомды біз кизетпен жазғанбыз іхі ііі мынаның аты екінші болады
сен екінші болма деген кітапты
екінші альбом деген мағынаны береді менің екінші альбомым
үшіншісі шықса үшінші деп аталады не деген қарапайымсыз
бейбіт көшқалиев өмірім сіздермен бірге деп пе сондай ма ол не ол
таңғы шоу достар жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
дос амал дос бар малын жұтқанша бос ондай достар дүниеңе тек сұқпаса
дос адал дос бар жаның шыққанша шын сондай достар қиындықтан құтқарса
дүние үшін шектес досыңды тастап кетпеші адалдық керек досқа сөз де көз де ештеңе күтпес
жүзіңе ақша жоқ деші жүз досым бірақ көп деші себебі байлық айлық бәрі жақын досқа
дос дос дос біреуі арынды біреуі нарынды түсінетін жаныңды
дос дос дос көрейін бағыңды берейін барымды жақсы көремін бәріңді
дос ащы дос бар басымды иә сондай достар пайдаланар тек шашуға
дос патша дос бар теңе асылға дәл сондай достар барлық кезде қасыңда
жаман дос жеуге дайын жақсы дос жейді уайым сынақтар сені шыңдай берген көрген келген сайын
болмасаң да сен қара мен ақты айыр түбінде бірақ жақсы жаман бәрі небір хайыр
дос дос дос біреуі арынды біреуі дарынды түсінетін жаныңды
дос дос дос көрейін бағыңды берейін барымды жақсы көремін бәріңді
жаман дос жеуге дайын жақсы дос жейді уайым сынақтар сені шыңдай берген көрген келген сайын
болмасаң да сен қара мен ақты айыр түбінде бірақ жақсы жаман бәрі небір хайыр
дос дос дос біреуі арынды біреуі дарынды түсінетін жаныңды
дос дос дос көрейін бағыңды берейін барымды жақсы көремін бәріңді
жұлдыз фм де таңғы шоу
қазір ііі қазақ халқының көңілінен шығып жүрген ыыы бейнебаян достық деген әнге түсірілген
і бейбіттің достары кімдер екен қандай адамдар бар достарыңның қатарында
ііі құдайға шүкір достар көп жақсы жақсы жігіттер бар
і ол өнерде де өнерден тыс көп құдайға шүкір
қандай ыыы достарыңның арасында бір дәстүр бар шығар мүмкін мына жазылмаған заңдар бар шығар
ыыы шыны керек ондай ештеңе жоқ
ондай жоқ бізде гәп деген жоқ жалпы көбінесе мына неде осы шымкент сол жақтарда дамыған ғой бізде гәп деген жоқ
бірақ жақсы ырым деп ойлаймын мен гәп деген де бірбіріне көмектесіп жіберу кездесіп тұру иә
былай кездесіп тұрамыз енді ііі құдайға шүкір достармен
сол кейде кеше мысалы сониплестейшн ойнадық деген сияқты ғой ооо отырып
қай жерде ойнайсыңдар бұйырған жерде
жоқ енді і арнайы соның бір баратын жеріне барып па иә баратын жеріне барып
үйде де бар бірақ енді үйде не енді айқай шу
жігіттермен жігіттер қысылады балармен төбелесіп керек емес
ассалаумағалейкум уағалейкумассалам ернат ысқақ жазып отыр бізге
жезде қайын жұртқа қашан дейді саған
ііі қайын жұртқа ма бұйыртса
бұйырса деген иә жоқ
енді бір ақпаратпен бөліскім келіп отыр жасұлан аға жаңағы қоқыстан табылған миллионер қыз деген ұлдана ерқасынның кітабы
ііі сол кітапты сатып алу арқылы конкурсқа қатыса аласыздар бес мың теңге тұрады
ал егер мен ы оқып қойсам ше ол кітапты егер сіз ол кітапты оқып қойсаңыз ы сатып алып біреуге сыйласаңыз болады
кітап сыйлаған ол сауапты іс болып саналады жасұлан аға
сосын ең басты ұтыс ол ақтау қаласындағы сегізінші шағын ауданнан екі бөлмелі пәтер
бес мың теңгеге иә жоқ ол конкурс қой кәдімгідей ойнатылады
і сосын тағы да басқа сыйлықтар болады мысалы айфон икс макс дейді ы айфон сегіз эпл уоч бірақ сізге қызық емес шығар енді сізде бар ғой
жақсы және де бес мың теңге екі бөлмелі пәтер де қызық емес шығар саған иә
ақтаудағы ма қызық ғой ақтау күшті ғой
ақтау әдемі
бейбіт бауырым қалайсың адем сауда орталығына барып жүрсіз бе аяқ киім алуға дейді кама деген қыз жазып отыр
мен бардым ба а иә ііі бір рет барғанмын иә жоқ қазір барып жүрген жоқпын
неге ііі енді үй алайын деп жүр ғой ақша жинап жүр
і жалпы енді ол жерде қатты сапалы аяқ киімдер жоқ сияқты
мынау антипиар болды ғой
жоқ ы бейбіт көшқаливтен сұрайық онда
жақсы аяқ киім қайдан алуға болады і мен жалпы көбінесе спорттық киімдерді жақсы көремін мхм
ііі және сол
таңғы шоу бейбіт көшқалиевпен жалғастырамыз
жұлдыз фм де таңғы шоу
дыбыс әр түрлі аспаптар айнала жарық шамдарға толы сахна
тыныш тұруға болмайды жай ғана тыңда әуенді келіп жақында
жаңа әуенім таяпты өлеңім оятты денеңді қозға да қимылдат аяқты
жағылған оттар ай шашылған шоқтар ай алаулаған алаңға кел енді